Mahandro ohatra hoe atody na riz cantonnais atao agnaty lapoaly zany hoe zegny tavela akeo ny hakamaroana hanigny izany hoe tsy afaka may loatra de izy kaofa anasa azy igny zah <noise> <hesitation> alonako agnaty rano misy antsasa-dera na quinze minutes regny mba afahako manasa azy après fô lasa hoe kô sasana eo no eo tsy mandeha kaofa lapoaly miraikitra zany lasa sarotro be andeha anasanasa hoe rehefa raha miraikitra nefa tsy mety sasana.